الوظيفة اللي أنا عارفة إني حكون مرة سيئة فيها صراحةً <hesitation> حتكون إني أكون مثلاً معلمة أطفال في الروظة <hesitation> أو التمهيدي، لأن أحس إنها مسئولية مرة كبيرة، هما ما يفهموا عليا وأنا كمان ما مو مرة أعرف أتعامل مع الأطفال يعني، فحنكون يعني غير إنها مسئولية إنه لازم أتعامل معاهم بطريقة معينة عشان ذا السن يكون مرة حساس في تكوين شخصياتهم، فصعب إنه أتعامل معاهم.